सामान्यतया रात का समय माइ जङलि जनावर हरु बडी सक्रिय हुनान, जसो स्याल भयो, बाग भयो, ब्वासो भयो, भालु भयो यिनि चाइ रात को समय माइ मान्सु नहुने ले गर्दा सिकार माइ सजिलो परन्छ तब चाइ इनि रात सिकार गर्दा कि चाइ यिनि रात का समय माइ बडी सक्रिय हुनान ।